Oh yeah, for for me my coming up a wor na like everything wor okay like in other people home la you wake up you see breakfast you see this sometime your people will jeh tell you say go when you come you will meet food so ley only way you stay home to be with mama in ley kitchen or do sunni except maybe like you lie on something so I believe I did that.